شخړه کولی سي په وده کې مرسته وکړي، ځکه چې خلک هڅوي ستونزې حل کړي، خپل نظرونه څرګند کړي او له نورو سره ښه اړیکې جوړې کړي. که ښه اداره سي، د زده کړې او پرمختګ لامل ګرځي.